Kúsii amiwareġakuneġoġoɭãi, amiɭemuśe baŝias walaa niḃundaku mími. Amihuneu, ódi mma, ninaesaḃu níxiġusii. Álexiġusii, niŝiẽko, nikune, nikuneġo, nikunebahalehe ísii, mem kóli nna awarelu kaxaesalte nezimbahale kóli. Añana desaḃu nísiġusii koɭãibalĩ, níxi, níxi, níxi ninamima niyo. Amiñayo moiḃamoɭãi.